Maa ha ivere ma ji a yina nta rao gagu ji bha rohen ọ ozama gwa nta raa bhoven fao junajune hayina faa ra vaa ji avaa saa bho nti ra himi pama eyina nte gagu ji, sa saa bho ara nye imaa ro, egba rohon o ena saa rodam o avaa ivere azee bho agu ji o, asaa kure akpeme je nti rii mi kum o, aosaa ji bhaohora aogu je idam bhaohara. Ara ragwa roham ne re jenne saan hogu haravoi ọ agwa nta saa ko je ma ji cao bhu je ora hovoi ataa je abhoro, jen jen re ara dadoo je ravi, ravi ravi o. Saado je saa bhoro ayina yina nto gagu ra gwa rohom re saa ra waree alwma foree je ravi ravi aofi bhaoven ọ egbee ajen ja karaa o chaa rugova asaa saa bho ara kwoi je ovaa fi bhi gwa nta raa maa ropema bhenyi saa bhaa haa raa peema Nzia saa je maa radaam, je hayai sa sạạ je re, ja vaa raa taa na taa, ataa no saa bha reb je, ja saa raaramoa aru azaa aro haama chaa je bhaa rovai ra zeroo maa naa je oworo oo caa bho egbee he egbee jo fane bha higwa ochaa re aru saa kwo avaa ofi bhai gwa avaa mao chaa igwa ivere re maa gu ji bhaohora ava aofi bhao ven eyina ikpekpe ikpekpe aru ma gu ji bha rowai bha rohon sii ze ma vaa saa bho.